मोर सबसे बुधियार लाअगे वाला जनावार कहले जौत कुकुरा नै हलिय । कतौकी कुकुरा कस्नुक राती ओति भेले घरवमा चोर ओर एइले अ कस्नुक कस्नुक मन्से एइले कुकुरा सबह भोकसाइ नत । उहेसे मोर कुकुरा एगुणा डौल जनावर लगलही ।